Oyi lo o ma dɛ Sili istuare ba maba amerikɛn ra zan oro benɛ lowɛ beza, a bie ba zuna dedue ra nɛ boni li watii. Ba ɛndiɛn ra, aba ya'a ba pepile ra nɛya boni mu, lo a ba maa ma pussira ,donke ababe ya te ri tun soo.